<hesitation> Ndikka mi majja nder jtummbere gam min laatoto min tan wonata jeyaaɗo tummbere nden. Wala haala hawre, kuɗilli e jokkilli. Daga siwtaare sai numo nder seyo tan.